Sɛ yɛka sɛ passport a, passport ɛkyerɛ <hesitation> ɛma Yɛhu <hesitation> baabi a nipa no firi, ɛma Yɛhu wo dini <hesitation> ɛma Yɛhu abere a yɛwoo wo nti, na mmom nadeɛ titire paa passport ɛyɛ ne sɛ passport deɛ yɛde tu kwane. Bia wopɛsɛ wokɔ baabi anaa wotu kwane firi mane bi mu aakɔ mane foforɔ bi mu a, tesɛ yɛmfa no sɛ wowɔ <hesitation> Ghana ha yi, sɛ ebia yɛɛtu kwane aakɔ abrokyire anaasɛ kuro nkuro a ɛkeka ho a, yɛbɛboa sɛ yɛwɔ passport na yɛde passport no aakɔgye bisa ɛwɔ embassy na yɛagyina saa <hesitation> wobɛgyina saa <hesitation> yɛ passport no so na ɔmo aatumi de bisa aabɔ mu ama yɛn ama yɛatumi de aatu kwane. Nti yɛka passport a ne ade titire a ɛyɛ aa ne sɛ abɛboa yɛn aama yɛanya kwane. Ɛno bɛboa yɛn aama yɛatumi aatu kwane. <hesitation> Nti ɛno ne yɛde kɔ embassy hɔ a, bɛyɛ interview to to yɛano no wia a na afei bɛde visa no aabɔ saa <hesitation> saa passport no mu. <laughs>